Accu mi hala ne, noy e wodi ko wi'ete burdegon ware jonɗe ware ba kuntina, annen ko annduɗen kan woni to sudu maɗa tuniya a wodi burɗi maɗa to gogoynon to burɗi fafaji no kam bonirta. To hande cuɗi meɗen mo'inaɗe fa woɗi ɗi ɗo goggel e sellare gollata ndu e wodi goɗɗum ko wi'ete bakun cleaner kanga kan ka warta ɓoggol kuma e wodi ma ka jokkatanga, to hite e wodi a nyo'an tiggare e nga fufa, en ga fufa, e hendu nga fufuta ngan hendu kol fu kulo e nga moɗa ton ga yottake tuluni ho ngan boɗaɗun nga tuta. e wodi tonga moɗi fu ton ga resata tayehi fu kadin to a maɓɓitata, sai nyo'aa nga fufa tundu din fu nga wurtina ɗun.